जो एभेके नौवे लड़कोते भी हो तो सेवो परिवार के साथ एतरा सोमेह चाहिना बितानो जोत्र की अपनदे दोस्तु साते। ओर ऊपर से अबे एजे जो फोन रे एगे आई तो एतुली तो और भी भौते ही गे बिगड़े।